E fomba fiasane stylo: misy encre agnatiny gnao; de igny encre agnatiny, revô manoratry misy lohany zay igny stylo igny ery, de igny encre midina ame lohany stylo gnao de revô manoratra amizay zasy, da igny e mivadika lasa ame taratasy aroa iny ancre iny.